كنفضل نعس معطل ونفيق معطل، حيث كنضن أن الليل عندو جاذبية خاصة و كيخليني مركز ومرتاح باش ندير الحاجات اللي كنبغي. كنقدر نخدم كتر فالليل ، كنقرا، وكنفكر بطريقة لحسن بلا ما <hesitation> شحاجة تشتت الإنتباه ديالي. فالصباح، كعجبني نفيق على خاطري، منفيقش بكري منبداش نهاري حيت كنبغي منبداش نهاري بزربة أو <hesitation> بشيحاجة لتوترني